Phiru, huk llaqta kay napi kan, Uchama nisqa llaqtapi, chaypis millay runakunaqa. Huk kutipis [na] suwakuqsi runa kas kasqa hinaspas chay runataqa p'anakuspa p'anakuspa hap'irqapuq kaq kasqakapu hinaspas huk lumamantas aparqapuq kaq kasqaku hinaspataqsi kanarqunku kawsashaqta runataqa chaymanta nuqayku niyku chay runataqa millay nispa.

Mikhunakunaqa, pasaq sumaq: Quwi kankapis , aycha kankapis, (na) trucha t'impu, (nuq) pasaq munay sumaqpuni, chaymantapis kay ch'uñu takapis pasaq munay michk'itaraq mikhuyukunchis imaymana mikhunapaq pasaq sumaq.

Kay Punu llaqtapi kay killakuna, kay p'uchawkuna {aa} paa parashan hinaspa chiriririku, may p'unchawpiqa {inti lluqsin hinaspa cankakakamullontaq.

Hatun taytamamaykunaqa yachachiwarqan ee... warmikaspa wayk'ukuyta uywaq qipanta puriyta ima aylluykunatapas, chaykunata yachachiwarqan